Ang hamjakma bai yakaroui khlaiwi hai hwnwi sakha Nwngno ringmanini bagwi belai kheno hambai ang belai kheno hambai rwkha. Hamya khe ani swkangni swmai tangmani tongo tei abo khlaiwi manglak. Ang kha khlaio chwng tei kaisa jorao yachakdi khlaiwi mano. Hambai yapharnani kok sanani tei tei kaisa lama rwmani abo ringjakmani kokno borom rwmani phunukgo tei abo bai baksa khe kubui khe tongwi mano. Kaisa aram khai tei uansukma bai khe jobab rwmani bisingtwi kwrwngwi tongmani no mwthangwi tongo tei bwskangni wansukmung ni bagwi dugar phiyogwi tonwi mano.